أول حاجة نبدأ بها هي نفهم نقاط الظعف نتاع الكائنات الفظائية، نستعمل قدراتي الخارقة كيف الطيران ولا السرعة <hesitation> باش نقوم باستكشاف مكان القوة متاحهم ونقاط الضعف، كيف كيف نحاول نعمل خطة استراتيجية باش نبعدهم على المناطق السكنية ونحمي المدنيين نجم نستعمل التكنولوجيا والا أسلحة خاصة ونستعمل قوتي بش ندمر السفن المتاحة من غير ما يعرظوا الأرض للخطر ولا حاجة.